इस्तरी करे से कपड़ा नया जीसा दिखेचे इस्तरी करे। से कपड़ान के जुरिया सिल्वटे आओ तहें खतम हो। जायेचे कपड़ा लंबा समय तक चलेचे इस्तरी करे से। कपड़ा मजबूत हो खैचे आओ मुल रूप से गुणत्व वापस। आ जायेचे कपड़ा के नमी अउसोसन चमता बेहतर। हो जायेचे इस्तरी करे से कपड़ा साफ हो खैचे भाप। से इस्तरी करे से कितानु आओ बीजानु मर जायेचे।